Pastasit um väega pall'o sortõ. Ma tiiä, spagetiq ummaq ja, ja mitund sorti makarooniq ja. Osaq ummaq sääntseq kikilipsikujolidsõq ja osaq ummaq merekarbikujolidsõq ja. No naid kõiki keedetäs ja küdsetäs peräh. Et sääntsit makaroonisüüke.